ഛനദ ഓക ബഹുല സമ്സ്ക്രുതി ക ദേശമ്। ഇതി പ്രമുക്യന്ഗ ഫ്രേന്ഛ് മര്യു ഭ്രിതിശ്। വരഥത്വല തോ പതോ വലസദര്ല ദൂര। ഐര്ബുദേന സമ്മേ ലന സമ്സ്ക്രുതി നി കലിഗി। ഉന്ദി ഛനദ സമ്സ്ക്രുതി മുഖ്യമ് ശലു। ഭശലോ ഏന്ഗ്ലിശ് മര്യു ഫ്രേന്ഛ് അദികര। ഭശലോ വിവിദ പ്രജലു അബോരിഗിനല്। ഫ്രേന്ഛ് ഛനദിഅന് ഭ്രിതിശ് അസിഅ മര്യു ഇതര। വലസദര്ല പ്രഭഓ ഉമ് ഉന്ദി അഹരമ് പോഉതൈന്। മയ്ഫുല് സ്യ്രുപ് തോഉര് തിഏര് മുഖ്യമ് അയനേവി। ഛ്രീദലു ഇചേ ഹോച്കേയ് ലച്രോസ്സേ ഭസേബല്ല്। ഭസ്കേത്ബല്ല് പ്രഛുരേമ് ലഓ ഉന്നൈ പന്ദു ഗലു। ഛനദ ദേ ഥന്ക്സ്ഗിവിന്ഗ് ഫിന്സ്തേര് ഛര്നിവല്। സൈന്ത്-ഗിന്, ഭപ്തിസ്തേ ദേ <hesitation> നുതനമ്। മര്യു അനുകുലത സഹനമ്-മര്യു അനുകുലത। ഛനദിഏന് ലു ഭഹുല സമ്സ്ക്രുതി കനു। സഹന നി പ്രക്രുതി നി ഗൌരവിസ്തരു।